Ka shumë lloje mjetesh, si çekan, përshkues, çelës anglez, pincë, sägë, perforator, nivel, metër dhe thikë. Çdo mjet ka një funksion specifik dhe përdoret në projekte të ndryshme ndërtimi dhe riparimi.